Esiku lyandje opo lyeende nawa, onge nda penduka ongula onene ndele andi lesha ombiimbeli handje, shaa ndele inandi dhimbwa oku lesha ombiimbeli handje, nena esiku lyandje ngano ondeli talako esiku ewanawa, thimbo limwe nokuli, ohandi penduka ndina omutilo gopombanda, shaa nda penduka ndina omutilo gopombanda, nena onditshitshi nale kutya komesho ondina uuwanawa watsha, ngaye noho ondi hole esiku ndoka, sha nda dhengele meme ongodhi kowambo sha ike ndapopi nahe, ondi wete kutya esiku lela tali kala ewanawa, esiku lyandje sha nda lesha ombiimbeli handje tandi dhengele meme gwandje, mokati komutenya mwiya ondi hole oku dhana iikalata, uukala mbono ohawu nyanyu kithandje nayi, naashi, ngeenge inandi wu dhana nokuli, ohandi uvu nayi, ohandi uvu ike nayi, ondi hole uukalata nayi, shaa ne ndazi kuukalata hoka, natango esiku lyandje opo lyeende nawa, esiku lyandje opo lyeende nawa, onge ndina tsha tsho kulya pe punda, shaa ike ndee ondina tsha tshokulya pepunda, ngaye ondi hole tsha liwa tshili, ondi hole tsha liwa, shaa ne ndali, onduuvite ne nawa, omwenyo gwandje ohagu kala gwa panda, esiku lyandje noho nali endepo nawa, inandi uva otshiima otshiwinayi, shaa ndele onduuva otshima otshi winayi, ngano kanduuva nawa ka, ondoole esiku lela lyenda nawa, inandi uva otshiima otshi winayi, ngaye ine dhimbwa okulesha ombiimbeli handje, ngaye ondalya, natango ngaye onda dhengela meme gwandje kowambo, ngaye ondaka dhana uukalata, nuusiku ngiya onditshi kutya ine dhimbwa natango okulesha ombiimbeli handje, ngano esiku lyandje onduuva lela kutya olyeendapo nawa.